شوف باش تعود منظم في الدار واش لازمك، لازمك الحيه اللي توسخ مباشرة تروح تزرب تغسلها، هادي وحده، قال <hesitation> ملي ت- توسخ طبسي تاكل فيه تروح تزرب تنظفو مباشرة ما تقولش أيا خلي من بعد دوك نريح شويه، لا لا مباشرة تغسلة مباشرة، قال تطيب بحاجه ثم ثم غسلها، قال قال تجي تريكوك راه يبست، ثم ثم طبقو، تلقى ديما <hesitation> الدار مريقله.